Nikan gente ki tlamana kin manilia akin den yo mo mikili huan ne yo nikitak ki tlalia se mesa ompa ki tlalia den akin yomik tlalia se foto niki ki chilhuilia de tlen ok nenpaktiaya o de tlen ok nen kuaya o niki de tlen ok nen paktiaya niki tlalilia ompa porque ki toma in yehuan huitze tlakuakihue huan niki kin tsatsilia kin ilia xi huikikan nikan yo ma mech talili den ma mech nen paktia kin tlalilia fruta naranja guayaba ikon nochi nin moli de miel ki chihua tlalia michin huan tla ki pía piltontzitzin de yo mike pues tlalilia ni juguetetin tlalilia ni camiontsitsin ni muñecatin inkon Niki chihua ikan ocoxal huan ikan xochitl tlalia se ootsin para inyehuan bueno i yehuan ki mati para yaske para ki ikahuiske innon ootsin inonik ki tlalia inkon yehuan ki neltoka pero in yehuan amo tik chihua innon porque mati in yehuan amo huitze huan amo kualika tlen se ki chihua se kin tsatsilia in yehuan ye ti kon tsatsilia in yehuatsin dios más seki kuakualani ik ako se kin tlalilia de ken nok iknihuan nikita tlalia tla mana kin tsatsilia inkon in no mamá inkon oc chihuaya ok kin tsatsiliaya huan ki toa tleka ako man ki chihua tleka nin tlaka non huan tehuan ti kin ilia amo kualika tlen sek chihua huan inkon más kualani amo sec chihua Huan inkon nochan chihua in nin tradiciones yahui pantion tlahuitihue seki ompa mo tlapuia seki ompa tlakua porque mati huitze oc mati kin kaki o inkon san porque de kin tatihue nikan kuatlapanalistli yo asik in pasco mo ololoa nochtinn familiatin ki chihua in komida de nen miek para nochtin montlalia tlakua seki huinti seki amo chihua nen miek comidatin chihua ponche tlalilia manzana tecoxocotl huatl panela mo serviroa de totonki porque in nonke tonal sehua huan niki este mokui se M <hesitation> uñekotsin huan in yehuankilia yin niño jesús huan inkon ki hiyonia ika nin payo o itla kuikatia noch ki kuikatia ompa nochtin huehuetzka porque mati yin niño jesús inkon kin ititia inkon ki mati huan ki chihua ocse este tlakual tlen kin nen paktia nochtin mo cocoperaroa kuak in nikan san isidro así in ilhuitl chihua niki ni tlakual chihua okachi este moli porque mieke huitze de hueka kin visitarokihue nin familiaretin nikan tlakuakihue porque ki toa i día in san isidro in yehuan ki mati in san isidro ki chihua kiahuis in non tonal porque in non tonal maka kihui maka amo pero in yehuan mati yin ye mo tlatlatia para kiahuis Yin onic ki chilhuilia niki in ni día kate mieke mo itotia kin ilia basarios mo tlakentia de tliliki nochi in ni tlaken mo tlalilia niki se in sombrero nin zapatotin kin tlalilia seki tepotstsitsin para mo kaki ken tlatetepinia huan inkon yahue mo itotitihue kuak ki chihua non procesión nochtin yahue miek gente yahue niki kate in morotin ika nin machetetin mo itotia niki tsetsekuini kuak yo tlayoak kin niki mo itotia ika se kilia tletoro innon se tlakatl kuikatinemi se toro dek chichihua huan ikan in kuetetin de xotla ika mo itotinemi niki huits culompitin huan mo huiyonia inngente den huitze huan den nikan chanti niki niki nen nemaka in pantsin miek cosas Huan niki ki chihua este seki bailetin para mo itotitihue in telpokame huan tla kuakihue okachi ocachi non por eso ki chihua miek tlakual akin ki neki huits <noise> bueno in ne o nech tlapuike in no papan nen mo machtike den nikan o hualake canoa de tlen o nech tlapui kotzin de o hualake huan gente oc matia ye tlachteke ye o tlachtekiko huan gente o mon nen ololo huan o kin kitskike seki huehuentsitsin hual kiske ikan nin machete ika kuahuitl huan o mo nen ololoke niki o tladedikaroaya in iglesia o tsiliniaya in campana para mo ololoske nochtin huan oc tocaya yo kalakito yo tlaktekiko huan o mo nen ololoke Huan de ompa o kin makaya huan se den ikanin no papan o nech tlapui in ye o katka chochokotzin como okpiaya como chikuasen yihuitl huan ki toa in ye octlatitonin ni mamá niki o kalakito ni mamá niki toa huiki xi mo tlati nikan porque yo kalakito in ichteke huan kalakikihue nikan topan huan inkon o nech tlapui kilno kalakike ipan se mati se canasta de huei ihuan nik iknihuan huan o mo matiaya niki porque oc kikakia mo nen ololoa huan mieke o mo ololoke mieke in non oran tlacha nikan seki de canoa seki de san isidro huan o kin miktike huan mati sa se momachtiki o este ako o ki miktike todavía o mo salvaro huan den non yeka yo hualake nochtin in policías yeka yo kin palehuiko tlacha huan san den non kotsin nik mati